<hesitation> Kôfa hananiky tanety hambo ndrindra tanety faran'izay hambo ambonin'ny tany aketo, tsy maintsy miomana mikotrana, mikotrana ara-panatanjahantegna avekeo miomagna <hesitation> ande <hesitation> sakafo ndraiky ragno, miomagna amy lamba mafagna satria tsy maintsy magnintsy ambony akagny.